لأ يكون عندي زرار اوقف بيه الزمن ، علشان في لحظات كتيره الواحد بيكون حابب أن هي تطول، ان هو عايز يعيشها اكتر و يعيشها كل يوم، فا اللحظات دياتي بتبقي أنت ساعتها فعلاً بتبقي عايز توفق الزمن ، فا أنا أختار أن اوقف الزمن... يكون عندي زر اوقف بيه الزمن حتي لو يعني دقيقتين تلاته زيادة احسن بصراحه